Izin qu'en Italia tienin un tiestau de pastas, que pa essu los italianus paecin que son los amus. Dentri las mas aparentis pos el macarrún, l'espagueti, los tallarinis, las caracolas, los laçus, los tagliatelli, los raviolis, los fusilli, los canalonis, la lasaña, los tortellini... Se ve que les vaga pa tó essu.